Fomba fiasanà ventulateur anh raha fahazahaoko ananjy anh <hesitation> ventilateur alongany izany anh de machine mandeha courant, de izy anh misy hélice telo agnatiny, de rehefa asatokanao prizy anh de velominao izy anh de miodikodigna hélice-an'igny anh de amin'ny alalan'ny hélice-ny igny izy no mamoaka rivotra ahafahanao mahazo mangasiasiaka.